Manao voyage aloha zany, raha gny vatategnako manoka, raha tena hoe anay fianakavianao de indraiky isantao fa kosa satria zaho miasa amina tetik'asa, miasa amy projet, de matetiky mandeha manao voyage. Da ataotsika hoe indraiky isam-bola eo aho manao voyage, ka indroa amby folo isan-taona eo zany zaho mandeha avao. De ah magnino izy tiky, matetiky zaho maharitry roa andro telo andro na koa roa herinandro aza gny fandehanako, fa raha amy akampobeny zany jerena de eo amy dimy andro gny fandehanako manao voyage ivezivezeako raha jerena.